Interprenua ɗaban ɗaban uɗi i inu beauding ai ɗugu musha taw i <hesitation> yanda naɗa ɗhuzub yanɗa ɗa afaki kokuwa yanɗa ɗa fuu tayna kokuwa yanɗafu u’u anukii kokuwa yyanɗa ɗaiy rufin yanda ɗafu keure anu anu unba kokuwa iyuɗuɗaci. wor k wulɗ work k jan yanɗa ɗibur i kushin kukuwa ɗigul kirsikuɗe ɗiɗubur iaw ɗikataku gaskiya ɗluu burji su uɗisannan kwai kuma, kwal managanuɗa uɗi yanayi teloring ai anu kwai ɗu ɗiɗa ɗhuzubu saka i ɗinɗubur mul sannan hari. Aka sponch case sponcha ɗikir in ɗuyanayi ɗbur mulɗu suzubu anu kwai nanɗa kaɗabar musha tawi neɗa ɗhur ɗumama ɗunama naɗa cha ɗan ɗubur ɗhucubu nunɗa lagursu buiɗing, wooɗ work harkaka mantal work, mental work suu natasu lagu kerfe electric jamɗubur ciw mental work amma woodwork su ɗhurɗuɗubur iaw aga keteku ɗubur aiw kushira kaka chigul ggari kaka dakure tion kurɗuguvu <hesitation> ɗum ɗubur puvun bua. Uvunba uɗuba ufalork gaba ɗaya ɗhirnu wooɗ work ne ɗu ubur mul aga tsi kuma mushatawi uvurmul kwai armaɗe ubur rasamai kwaia manɗe ubur ɗhenɗhe fafafasu kwa yawacide musha tawi uburmul kwai yawanci akur <hesitation> interprenua ki ɗubur ɗhuzubunuɗa janyanɗa ɗuɗ r saka yanɗa ɗa i dinki yanda ɗubur mul sabulu yanda ɗuburmul shan por ɗubur ciaridiri najama sabulu amma porposily ɗuburmulga cikir sannan kuma vubur mul luwaret soap ɗubur ci wanke wankegari ɗum iri ɗhur arksu kwai uvumui kaka darak ɗumusha tawi uvur gha amma part at <hesitation> interprenuam kik ɗubur ɗhuzubu anu kwai kkwai akumul aa ɗhuzubu sikikdunadaciga zubu kirdagari ko dinkiku bawai aa kirgan kwai ijirds mai musha tawi ivuri sanna kwai ma uvur ɗhuzubu mana kik ellin ɗugamai teloris aiyi ko san nan tellons bawai sai kwai mai telor kwai aiy telor musha tawimai sannan kuma nega luar inagum telor uzir kwata, Amma nejisin buukari musha tawiku ma naji bukari kwai kuma telor unagu m ssali najibur kari zir sal kuma najibu buukari kwai well unagum ma prearing naɗa yu kawai manaja yukw ai maja zir kua kijabur kari zirkwa ɗaci tur dum kik ɗubur ɗhuizubu umakarantama nagukirzuba ɗigu yu inɗa yu zirkwa amma latun in ɗa inɗa garɗa ga cusing mai ɗinɗa garɗa ga zaba marɗu muryimai so kawai indihirya hubuilding kuma building gaskiya adhuzubuyu su udi bbuiding majasijayu kefara kumehar ke kunna ɗuchur yacigacin nial from start from cachine yanda ɗa desaiw profil yanɗa ɗesafuyiɗu royin uzu ui yanɗa ɗa ɗesai fara excaetion jan ɗafara lakawu ndesai fuh bulok zikwayanɗa ɗesai hih bulorkar yannɗa ɗase iy ucaren renge jan yanɗa ɗerese goge goge kik ɗu buluk ri sikara iyi ben kukuwa ɗinagu sika ɗaikuvai gabadaya kikɗima ɗhhzubu yanda ɗafu for fitcanwinɗo ɗedai irwindo ɗesai trefit. Kamun ayi rifin chaa siyark yi ɗhu zubur umakaranta kumaku interprenuaring afart from kik banɗa kik ai uɗi uvu mmakaranta ɗu ɗhuzubu ɗugu katur TP tunɗa yew kuna NCE dike maga uncler go NCE an <hesitation> sai ɗugu mai liga. TP kara you TP anu six month jan tinin mu ɗhu kenan aga ɗhuzubu anu musha inu first tir aga seconɗ tirm mayazuwa shasue makaranta so inda yew kuna NCE latu inɗa <hesitation> u u intergre te ramat polite canin so inda ramat politecanic gaskiya maka rantal ɗispilure aiyi kuma maka rantalyi unic kuma musha i udi naɗaga musha kuma naɗaga principal naɗaga musha kuma nadaga principal nadaga aɗimin uɗi sannan mushaar i naɗa gha dir kik ɗiɗa sikan ɗak naɗa mul jan nabur mu ɗuhir ar lu makaranta naya teachers student teacher sindubur luya aigari alocacin TP so naya guɗa umghu naya kwai guda fudu weu musha tawi su mushatawi,